بالنسبة إذا كان عدي صاحبي <hesitation> معدوش الحافز ولا ماهوش شاتي ي-يطرينا. أنا نصحو أنو يدبر في واحد صاحبه، ولا واحد يعرفو يعود يروح معاه <hesitation> اللونطرينمون يعود يروح معاه للاصال، ولا يروح معاه لقاعة التمارين، باه ي-يرافقو وباه يونسو وباه يعاونو وباه يلقا الحافز. برسكو أكبر <hesitation> حاجة أنك تديرها تنحلك الحافز أنك تطرينا وحدك.